د پخلي لپاره کارونکي لوښي لکه دیګ، کفیګیر، څمڅه، هر کاره، د بخار دیګ، نینوونی او داسې نور شته. پخوولو لپاره کاریګي او د بخار دیګ بیا د سختو خوړو د پاره <hesitation> په دیګ کې موږ عموماً کتغ پخوو، د کفګیر او څمڅې په وسیله هغه له لړو او له دیګ څخه یې راوباسو، هر کاره بیا دې ساده خوړ د کارول کیګي او په نینوني کې عموماً وریژې او ترکاري نینول کیګي او صافیګي. <hesitation>